मू मारे आहार में शक्कर हटाणो चाहूं तो गूळ रो उपयोग करी सको वणे हू काई हवे की गूळ मणका रे शरीर हरु हौ हुए। और आजकल तो मार्केट में आर्टिफिशियल शक्कर भी आवे जिका हू माणक आपरे आहार में छिनी हटाई सको। ईयू तो आप खोपड़ो खाई सको और सौंफ खाई सको गन्नो खाई सको। और घणा ऐसा फल फ्रूट ह जिका हू भी आप आहार में छिनी हटाई सको।